<hesitation> ngbagyii osa nyi gyifye n labmii yii ya kpa ya ɓyi ogna nu aɓyi ɓyi ɓodo n ya nyikwoi, ya kwu ɓa fyegyi kpeye, n ɓa la knwu n lai fyi ya yi n lonu n yi ɓa kpa ɓaje wna, ya kpa ɓa je wna. Osa na lagyifye n laifyi yai kwo bmya ya gye oya ɓyi n ɓa kwu nyagyi gyi, n ɓa ɓa lo makaranta nu, ɓa kpe makaranta lo. Baya n nyagyii n kwon n nyagyi gyii n kwonu, ɓa la nuwna fwu nu, yi la ɓa wnakna, ɓa wnaza ɓa makaranta, to n yi ɓa kpe knwuya yalo yi je nyagyi znai n na ɓo ɓwa kwo n nyipyei ɓwai, n ɓa je ze zhi ɓala knwu n makaranta a kwu ɓa gnamii, to n ɓonu ya kpe ge aɓyi ɓa ɓa ɓe ɓa sni nyagyi, n kwota zhni ɓa znan Ɓalo, ɓa uyaza laɓan, n twuge nnyagyi toɓo nyi n fwuwa kwai kwa zhni aɓyi ɓa zna, ta a kpe ɓwaye n ɓa wna zokwo wnawna ɓa lo n chein. N ɓonu, n san ɓa kwu zhi, ye ya ga ɓa shni ta, kwo na ɓa kwu ka a lo tnutnu nu, n na ta lo tnutnun, n na ɓe la tnutnu nu ga ɓa n makaranta, to ya shawye, ya gye kwuma ya kpege aɓyi n ɓanu ɓa kwu gbetwu, tnutnu n na tnu ɓa n makaranta nyi ɓa kwu kwo zhni. N wyeshei, nya lo kwa ya kwu zhi, yan ya ye aɓyi ɓa kwu sase, ɓa banya, domi n twuge na a fyi n nya ba sanu, osa n ɓa la nya ba, ɓa kwu nyagyi gyi, yi kwu ɓa la fyi ya kpeye, ya kpege nu bwo kwu ɓa fwu. To n ɓonu n yai ya lagbe, yi pmyi ye je ɓa dwu wa zhni, ɓodo nyi ɓwugyi pwuwai ɓe unya, n twu ge she kwo nu wa gayi lafyiya, wa ga ya sese manai wa gaya byegyi